дай мне собраться
в смысле я не могу
ритмы пульсаций
ол аспаз әнші кондитер кинотанушы желі жұлдызы
енді астына жазып қой біз қазақ деген ұлт еркекті ешқашан ас үйде ұстамаған
ел ел азаматы қылып тәрбиелеген
бір күнде танымал болған наубайшының сыры неде
ол жарайды лайкті жинады танымал болды атын шығарды
бірақ біздің қазақ деген кім деген ұғымды ұмыттырып жіберетін сияқты сезіледі
вайн түсіріп инстаграмда оқырман жинаудың пайдасы бар ма
мүлдем жақсы болып кетті үш жыл бұрыннан қараса
біреуі жаңадан ы лексус бес жүз жетпіс сатып алды қырық миллион теңгеге
ол сәтті шығу үшін не керек
неге халық бұларды қарайды неге оларға подписчик жасайды
өйткені бұлар актуальный нәрселерге шутить етеді
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет
бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
лайк пен хайп тренд заманда ғаламторды қанша жаман десек те пайдасын көріп жүргендер аз емес
бірі табыс тауып енді бірі танымалдылыққа жетіп халықтың сүйіктісіне айналып жатыр
бүгінгі тақырыбымызда әлеуметтік желі арқылы жұрттың назарын өзіне аударып танымалдылық жинап жүрген жандарға арнаймыз
алдымен сюжет көріп алайық
оразбай сайлаубай әлеуметтік желі арқылы жұртқа танылды
әуесқой әнші түрлі видео түсіріп ғаламторға жүктейді
яғни өзі орындаған әндерін көптің назарына ұсынады
осы өнеріне тәнті болған мыңдаған тыңдарман көрермені бар
тағы бір тамсанатын тұсы қазақ ұлттық өнер университетінің түлегі қолынан бал тамған аға наубайшы аз ба
онда мынаны қараңыз
кинотанушы кондитер желі жұлдызы
жігітке жеті өнер де аз деген осы шығар
дай мне собраться
в смысле я не могу
ритмы пульсаций
самсаның сан түрін пісіріп ән айтатын жиырма үш жастағы жігіт туралы толығырақ студиядағы сұхбаттан білеміз
осыдан бір ай бұрын инстаграмда ән айтып түрлі тәттілер пісіріп жүрген жігіт трендте болды
оны ыыы кім екен қайда екен деп таңданып тамсанып іздеген адамдар да көп болды
біз ол жігітті таптық
ендеше ортаға шақырып танысып алайық
қош келдің қош көрдік төрлет жоғары шық
оразбай сенің арқаңда қанша қыз самса бәліш пісіріп үйренді әрине әрине иә
себебі ііі жаңағы жүктеген видеолардың жанына ііі рецептерін де жазып қояды екенсің
дәл солай иә иә
құрметті көрермендер ыыы оразбай туралы айтатын болсақ тек қана наубайшы емес ыыы сонымен қатар киносыншы кинотанушы
кондитер ыыы шеф наубайшы аға наубайшы иә яғни шеф пекарь ыыы қазақ ұлттық өнер университетінің түлегі дегенде де қосып айта кеткен дұрыс болар
оразбай ыыы естуімше биыл жетінші жыл
наубайшы болып жұмыс істеп жүргеніңе жеті жыл болды иә иә иә
кинотанушы қалай аспаз болып кетті
ыыы негізі мен оқуға түспей тұрып бірінші аспаз болып жұмыс істеп жүрдім
өйткені астанаға келу өте бір қызықты сәттермен есімде қалды
мектеп бітіре салып осы астанаға келген уақытында жаңа басында құрылыста жұмыс істеп жүрдім
онан кейін сол құрылыстағы бір апай арқылы аспаздыққа кіріп кеттім жұмысқа
одан кейін ыыы сол аспаздықта жүріп жүріп екі жыл жаңағы қатарынан шабытқа яғни қазақ ұлттық өнер университетіне тапсырып көрдім
ыыы жолым болмай үшінші жыл дегенде грантқа әрең дегенде түсіп солай киносыншы мамандығын таңдап солай түсіп кеттім шабытқа
жұмысыңды жалғастыра бердің иә
сабақпен қоса күндіз сабақта болдым түнде жұмыста болып осылай ыыы жұмыс жұмысымда да сабағымды да бірге алып ы солай бітіріп алдым сабағымды ммм
аяқ астынан ыыы былай айтайыншы ұйқыдан тұра салып танымал болып кету қалай екен
енді енді бір сөзбен жеткізетіндей бір сезім жеткізе алмайтындай сезім екен
өте бір өзім ұйқыдан тұрсам ыыы жаңағы оқырмандарым күрт ііі өсіп кетіпті
сонан кейін ы өзімнен бір ішімнен кішкене бір қуаныш сезімі пайда болды
одан кейін әрі қарап енді осынша көрерменді өзіме қаратып отырғаннан кейін енді бір әрі қарап жұмыс істеу керек деген ой келді
енді өзімнің ааа парақшам жай ғана сурет фотаға емес енді халыққа пайдасы тиетін сәл де болсын өзін ыыы жаңағы парақша ретінде жүргізіп отыруға тырыстым
енді осы әр сандармен сөйлейікші
ыыы кешке жатар кезде қанша ыыы оқырман болды таңертең тұрсаң қанша болыпты
ммм шамамен бір мың мың жарым ғой деймін ал таңертең тұрсам уже жеті мың сондай
күнделікті уже мың екі мың сондай қазір жиырма алты мың жиырма алты мың оқырман иә
жиырма алты мың төрт жүз деп нақты айтайықшы иә
иә алты жүз болды уже қазір екі жүз оқырман қосылды кешелі бері екі жүз адам тағы да жаңағы иә рецептеріңді оқыды немесе айтқан әніңді тыңдады иә иә иә
сосын түрлі челендждерге де қатысып тұрады екенсің парақшаңда иә әрине әрине
самсаларың ән айтып жүр аха иә
өйткені қазір челенджбен осы челендж арқылы ғой ыыы көбінесе
өйткен челендж арқылы сен ыыы одан да көлемді аудиторияға ие бола бастайсың сол жаңағы челенджбен
ал басында ше басында
ыыы танымалдылық үшін байқамай әдейі салынған видеолар ма қалай
әлде ешқандай пендешіліксіз бір ііі өзің ііі ән айтып сол видео өзіңе ұнап сала салдың ба басында
негізі басында иә өзіме ән айтқан ұнайтын кішкентай кезімнен
кейін осы соңғы үш жылда осылай ән айтып жүріп ыыы видео түсіре бастадым
кейін инстаграмға салып бір қарасам бір күні жаңағы инстаграмда танымал топтар бар ғой мысалы ыыы пабликтер дейміз ғой
сонда бір видеом шығыпты сол арқылы менің жайлап жайлап ааа көреремендерім оқырмандарым арта бастады
одан кейін мен сол жаңағыдай ой келді неменеге түсірмеске деген сияқты
сонымен түсіріп астына әрі халықтың көңілін көтеремін
и сосын сол видеоны көру арқылы астындағы рецепттермен өздері ыыы тағамдарын істей істеп өздері маған жіберіп те тұрады арасында оқырмандарым дайрект арқылы
мхм жаңа айттық қой енді біраз адам ыыы іздеді дедік ммм
соның ішінде әнші индира расылхан ыыы былай деп жазған еді
мына баланы қалай табуға болады екен а не деген шарм не деген мықты орындау
кімде кім білетіндей болсаңыздар хабарласыңыздаршы сахнаның жігіті ғой рас қой иә деп жазды мхм
біз бүгін индира ханымды студияға шақырған едік ііі
белгісіз бір себептермен ыыы келе алмай қалды енді
себебін бізге айтқан жоқ ыыы
шұғыл шаруалары шығып қалған шығар
ыыы бүгін енді студияға осы сенің өнеріңді ыыы инстаграмдағы әлеуметтік желідегі танымалдылығыңды әрі қарай іліп әкетіп сенің арманыңның орындалуына бір үлес қоссам деп жүрген ы продюссерің келіп отыр екен
ендеше нұркен мырза микрофон алыңыз
продюссер деп таныстырдым енді продюссер деуге келеді ме
енді бір ііі аты әйгілі атынан ат үркетіндей ондай бір тәжірибем жоқ
бірақ ыыы шамалы хабарым бар қалай жұмыс жасау керек екенін
ыыы бұл баланы жаңағыдай интернеттен қарап сұрастырып келіп жаңа индира ханым ыыы пост жариялап не еткеннен кейін менің де қызығушылығым оянып
ыыы сосын сұрастыра сұрастыра келсем өзіміздің жерлес өзім бауырым
ыыы сосын әрі қаратай неге бұл сахнаға шықпасқа
ағалық көмегіңізді көрсеткіңіз келді иә иә енді ііі өзіміз бір бірлесіп жұмыс жасап көрейік
не себепті оразбаймен жұмыс істеу керек не себепті
не себепті сахнаға шығару керек бұл баланы
енді өнерін ыыы бір өзіне жеті өнерді де беріп сыйғызып қойды ғой енді
ыыы қолынан келмейтіні қарап тұрсаңыз енді еңбекқорлығы ыыы жеті жылдан бері бір жерде жұмыс жасап келе жатқаны жаңағыдай аспазшы болып
ыыы сосын ойландым осыдан бәрі біледі ғой енді бір екі үш жыл алдын мс сайлаубекті де жұлдыз жасап шығарды ғой енді
қарап оның қасында енді бір атты кісі деп ойлаймын
потенциалы бар иә
мхм енді алға қойған ыыы қадамдарыңыз туралы айтсаңыз
енді ғана қолға алдыңыз ғой бұл жұмысты иә осы ыыы мақсат жоспарлар болса алла бұйырса алла сәтін салса бір ыыы жобалармен жұмыс істеп көрсек деген ой бар
ыыы өзіміз ұсыныс тастап жаңағыдай
өз әндеріңізді жазу жоспарда бар ма
құдай қаласа ол бірінші бірінші жоспарымыз сол
студияларға барып жұмыс жасап мынау халыққа кішкене көңілінен шығатындай бір әндер тауып жұмыс жасап
енді алдағы уақытта көре жатармыз алла нәсіп етсе енді пока жарылып айтпай коя салайық
құдай қаласа бір жаңалықтар болып жатады
жақсы түсінікті
бастамаларыңызға сәттілік тілеймін рахмет
оразбай салған ы видеоларыңды жоспарлайсың ба өзің
мысалы бүгін бәліш пысырып тұрып мына әнді салу керек
құймақ құйсам мына әнді айтамын деген сияқты ағылшынша орысша қазақшасы бар
ең бірінші мен ыыы жоспарлайтыным ол бірінші кезекте рецепті қандай рецепті саламын сол менің бірінші жаңағы жоспарымда тұрады
ол ыыы халыққа жаңағы өзіме жоқ халыққа ыңғайластырып сол рецепті ыыы жаңағы реттеп жазып қоямын
содан кейін барып ән таңдаймын соған қарап ммм
рецептің құр өзін сала салсаң ыыы қызық болмай қалу мүмкін иә иә
мәселен құймақ пісіру үшін бізге мынадай мынадай ингридиенттер керек мынадай қоспалар керек деп тек жазу жазып қоятын болсаң ол ғаламторда толып жатыр
иә ондай ондай дүниелер өте көп оны ешкім қарамайды да
егер мысалы ы бір жағынан әнді де тыңдайды бір жағынан менің қалай істеп жатқанымды көреді екінші жағынан ол қалай көрінетінін көреді үшінші жағынан рецепті қарайды
енді осылай төртінші жағы лайк басады төртінші жағы лайк басады маған да қолдау көрсетеді оқырмандар
солай ы жайлап жайлап болып болып жатыр
енді лайк деп қалдық қой лайкқа қаншалықты тәуелдісің санап отырасың ба аңдып отырасың ба
ыыы лайкқа өтірік айтпай ақ қояйын кейде қарап отырамын
мына мына постым қанша лайк жинады өйткені осындай видеоларды салуға тура келеді ме келмейді ме
өйткені лайк шешеді ғой барлығын
егер лайк көп болса осындай әндер осындай видеолар халыққа ұнайды деген сөз
өйткені ыыы осындай видеолар көбейту керек деген сөз
ал егер лайк аз мысалы қаралымдары аз болса оны мен салмауға тырысамын ондай видеоларды
солай мен өзіме ыыы не жасаймын тұжырым жасаймын
ең көп лайк жинаған және ең көп көрілім болған ыыы ғаділбек жанайдың ханшайым әнін орындаған видеоң екен иә иә иә
ханшайымым ау жүрегім менен ошағымның иесі
шаңырағым мен шаттығымның киесі
ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің
ханшайымым ау бағымды менің жалғыз өзің еселер
бағымның гүлі болып бақыт кеше бер
бағадан жетпей жатсам егер кей кезде
оны ғаділбек ағаның өзі де өзінің парақшасына жүктепті иә
қанша болды сол жерде көрілім
менің парақшамда ма иә менің парақшамда қазір тоқсан мыңға жуықтап қалды
ааа ғаділбек ағаныкінде екі жүз мыңдай ғой деймін солай болды ммм
ол жерде не пісіріп тұр едің
ол жерде құймақ пісіріп тұрғанмын құймақ пісіріп тұрдың иә ааа
ол әнді әдейі таңдадың ба әлде өзіңе ұнайды ма
өзіме ұнағандықтан ол көптен бері айтып жүремін өзіме қатты ұнайтын ән болғандықтан сала салғанмын
бір қарасам ғаділбек ағаның негізі ғаділбек ағаның салғанын білген жоқпын
ы осылай жаңағы ыыы арасы жиілеп кетті де жаңағы оқырмандардың жазылуы
сөйтіп қарасам ыыы мені атымды белгілепті сол видеоның астына ғаділбек ағаның парақшасына
содан кейін барып білдім мен солай ғаділбек ағаның салғаны жайлы
одан кейін ол ғаділбек ағам ыыы маған дайректке жазды
сені қолдаймын жарайсың өзіңнің ісіңді сүйеді екенсің сендей азаматтар көп болсын деген сияқты бір жылы лебізін айтты маған
сосын бір кісімен таныстырды жаңағы аспаз болып жұмыс істейді екен ол кісі де оралда істейді екен
ол кісімен осы баламен араласып тұр ол да жақсы біледі деген секілді маған кішкене болсын қолдауын көрсетті ол кісі ән айтпайды ма екен
жоқ ол тек қана аспаз ааа кәсіби тұрғыда
жалпы әнді көп айтасың ба көп жерде айтасың ба
тек қана жұмыста ғой деймін тек қана жұмыста иә
бірдеңе пісірмей тұрсаң ән айта алмайтын шығарсың онда иә
жоқ айта беремін айта бересің бе жыбырлап жүрсем болды ән айтып жүремін қайда жүрсем де ммм
ендеше бүгін пендеміз ғой дың студиясында сенен бір ән сұраймыз
көрермендердің де көзі жетсін тек қана жанды дауыста айтатыныңды
қай әнді орындап бересің бізге
әрине ыыы осы ханшайымды орындайық
өйткен сол халыққа ыстық
ііі көп қаралым қарады
соны айтып берсем қалай болады әрине болады
ендеше қолдап қошемет көрсетіп отырайық
жаныңа салып сенің байқамай мұң
сүйемін деп те сирек қайталаймын
қасымда жүрген соң
биіктігіңді де көп байқамаймын
соқтарсада қатал күндер ызғарын
қабағыңды маған мүлде бұзбадың
жүзікпен емес біз
жүректерімізбен біргеміз жаным
ханшайымым ау жүрегім менен ошағымның иесі
шаңырағым мен шаттығымның киесі
ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің
ханшайымым ау бағымды менің жалғыз өзің еселер
бағымның гүлі болып бақыт кеше бер
бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше гөр
бәрекелді келесі сұрақ енді ханшайым бар ма
әзірге ханшайымым жоқ жоқ аха
жұрт бар жерде ұрт бар дейді ііі әлеуметтік желі болған соң түрлі пікірлер болған соң арасында сын айтатындар да бар екен көп пе
ыыы ондай қатты көп деп айта алмаймын
негізі сындар бар
ыыы мына мындай сындар бар мысалы айтады бір әйел кісілер ер адамның орны асханада емес дейді
солай көбінесе сол жаңағы сындар келіп жатады маған
сосын бір бір күні жазып жібердім ол кісіге
ы әрине үйде ыыы асхананың иә басшысы ол менің әйелім болады дедім міндетті түрде
ал бұл менің қазір істеп жүрген ол менің жұмысым
мен жұмыста мен өзіме өзім бастықпын
адал еңбегіммен нан тауып жүрмін
ал үйде мен тамақты әрине әйелім жасайды құдай бұйыртса ммм
сын айтқыштарға да арнап ән салып тұрады екенсің
оны жаңағы кейде бір дауыс көтеретін әндер болады ғой
енді өзіме ұқсамасаң да жаңада болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой
сол жаңағы бір ааа ағылшынның бір әншісі бар адель дейтін соның скайфол әнін айтқанмын енді өзімше тырысып
сол арқылы жаңағы жазып салдым ол сол посты
халыққа жалпы күлкі жақсы көңіл күй сыйлап кейбір қазаққа жұмыс тауып беріп жүрген видоеблогер актер кәсіпкер вайнер ганза кудуро
яғни ғани әжікенов бүгін біздің студиямызда отыр
бірінші сұрақ неге ганс неге ганза
м бұл бұрыннан келген зат екі мың жетінші жылы ма ыыы кезінде ыыы мобильный чат деген болатын соткамен отыратын
сонда біреуді көрдім ганс деді ме ганс сол ойлап қалдым ганс деген қызық болушы еді
сосын астананың астананың нөмірі зет болған
сол екі зетті қойып ганзз деп кетіп қалды
бірақ сосын екі апта ма үш апта бұрын ыыы мәнін оқығанмын
өзім ойланып не үшін ганзз деп қойдым негізі ыыы азан ыыы азан шақырылған атым бар ғой ғани деген
и ыыы қарасам ганс та ғайни да екеуі де бір мағыналы екен
ыыы бай мұңсыз сондай түсінікті иә
мхм ендеше толық сұхбатқа өтпей өтпес бұрын сюжет көріп алайық
келесі жұлдызды қонағымыз тек ғаламторға емес телеэкранға телмірген көпшілікке де танымал
ганс атының немесе ганза кудуро хештегінің иесі видеоблогер актер тележүргізуші одан қалды кәсіпкер ғани әжікенов бұл
жас қыздардың көзінің құрты
ютуб порталындағы ең қаралымы көп каналдың иегесі туралы әсіресе вайн түсірудің шебері деп айтқан дұрыс болар
аға буынға бір ұнайтыны ол өзінің желіге жүктеген дүниелерінде жастарды құр жүрмей жұмыс істеуге бойдақтарды тезірек үйленіп балалы шағалы болуға шақырады
сонымен бір басына жетіп артылатын жұмысты атқарған өзіне оңай ма
арасында шетелге барып демалып қана қоймай әзілге толы мини роликтер түсіру қанша шығынды талап етеді
жалпы вайн түсіру қандай пайда әкеледі
әлеуметтік желінің жұртты шулататын емес жылататын да емес сыйлататын жұлдызы болу үшін не істеу керек
барлығын өзінен сұрайық
ғани жалпы бұл өмірде ііі бәріміз де актермыз ғой
бірақ отыз секундтық вайнға бір минуттық вайнға актер болып түсу қиын ба жоқ қиын емес
ол үшін не керек
мәселен ааа айналаңызға қараңызшы ммм кішкентай ғана емес ііі жеті үлкен камера тұр
менде ііі вайн түгілі кино түсіретін мүмкіндік бар
бірақ мхм мен бірден ондай танымалдылық жинай алмаймын ғой ол үшін не керек
талпыныс өз өзіне сенімділік сол
ең бастысы сол ғана деп санаймын
ыыы енді тоқтамай тоқтамай систематикалық керек системаның қазақшасын білмеймін қалай
яғни ыыы жоспарлаған жұмысты бір жүйеге қойып алып иә соны істей беру керек істей беру керек істей беру келеді
жаңа тыңдап отырдым
ыыы қарайсың не өтеді не лайкті көптен жинайды
сосын әр күн сайын бір бір видеодан жіберіп отырсаң статистикаң өсе бастайды көрермендер қосыла береді
хештегтерді де қоясың
жалпы вайн қызығы мен шыжығын машақатын айтып беріңізші вайн түсірудің
қиындығы шыны айтса керек жоқ деп ойлаймын
жай ыыы ооо как ммм
мәселен сценариін жазу
локациясын таңдау
лень қалай еді қазақша жалқаулық жалқаулық иә ең бастысы соны ғана жеңу керек иә соны ғана жеңесің
сосын бәрі түсінікті ғой
ы бәрін ол ыыы үйреніп алуға болады
ютубта қаншама ыыы туторияластар бар
туториол деген ол ы қалай не істеу керек екенін нұсқаулықтар бар иә нұсқаулықтар сол
мхм сұрақты былай қояйыншы онда
вайн түсіру қаншалықты табысты дүние
қанша табыс әкеледі
ыыы енді адам деген оны жұмыс ретінде санаса ы көптен табыс алып келуі мүмкін
ыыы өйткені секавайнс деген юфрейм территима деген үлкен үлкен ы вайнерлерді қарасың олардың өмірі қазір мүлдем жақсы болып кетті үш жыл бұрыннан қараса
біреуі жаңадан лексус без жүз жетпіс сатып алды қырық миллион теңгеге
ыыы басқалары ыыы президентің алдында ыыы өз жоспарларын айтып
үркер сыйлығын алды иә қателеспесем үркер сыйлық ыыы
жоқ білмеймін міне міне екі үш күн бұрын бәріміз ыыы президенттің алдында ы болғанбыз жастар жылы деген ыыы сол
сонда ыыы басты маркетологы юфреймнің президенттің алдында өз і спичі болды
сонда і министерство маркетинга жасайды деп ыыы иә ұсыныс айтты
оны естідік мхм
сіздің айналысып жүргеніңізге неше жыл болды
мен бұрыннан ыыы вайн алдында ютубта в контактіде болған
сегіз жылдай болды
ы жиырма қазір өзім жиырма сегіздемін
ыыы жиырмаға дейін мен ыыы өз жастық ыыы как мечты деген арман
армандарымды ұмытып кетіп ыыы өзім сондай жай университетке барып сосын официант болып істеп солай солай ыыы өзім түсінбей кеттім не істегенімді
сосын екі мың екі мың оныншы жылы тренинг өттім эн эл пи дің бірінші ступеньін
сонда маған айтты ааа қасыңдағы жүрген адамдарды мүлде өзгеріп кетті
үш күн бойы біз ыыы сондай как в общем бір жетпіс шақты адам болды
олар айтты сенде бәрі болады
сен жай сен сен істе
сосын қазір тұрып бізге айт не істейсің
мен айттым жұлдыз боламын ы актер боламын өлең айтамын
ы менде бәрі болады көресіздер ол кез айтқан сөзімде тұрамын деп
сосын ыыы ептеп ептеп солай болды
креативная астана деген басында молодежная движение болған в контактіде
сосын солай ептеп ептеп сосын
музыкадан да хабарыңыз бар екен иә
жеке кәсібіңіз туралы айтып беріңізші
менде кофейням бар
ыыы сэндвичтер сатамыз
сол жай ыыы өзімен өзі келді
ы сондай қатты сенімділік болған жоқ
жай ыыы кішкене енді уақыт мен өзім үйленгім келіп жүр ыыы
өкінішке орай қызым жоқ басым бос ыыы
сол ыыы мен жай ойланып қазір келешекте отбасым болған кезде ну оны асырау керек
онымен бірге ата аналарым бар
сосын ыыы қазір менімен бірге туған ағам істейді
туған ағамда әйелі бар екі баласы бар
мен түсініп отырмын қазір мен ы тоқтай алмаймын
маған істеу керек ылғи да и
енді вайн жолында сегіз жыл жүрсеңіз жаңағы қырық миллиондық бес жүз жетпіс лексустың екеуін алатын жағдайға жетіп қалған шығарсыз
жоқ әлі бұйырған жоқ
шын айтса ыыы мен вайнға қанша қашан келдім екі үш жыл ғана
оның алдында көргенмін балалар түсіріпватыр ыыы таныспыз ғой бәріміз түсіріватыр
ыыы басында ойлағанмын жоқ мен вайн түсірмеймін сосын түсіне бастадым вайн негізі түсіру керек
өйткені қазір қазірде ііі әрбір көреремендер бастаңыздар бәрі сіздердің қолдарыңызда
өйткені енді мейіржан деген бар мейіржач онымен бірге қазір куранте диса хаким мукарам
хаким мукарам ыыы хаким ол қанша сегіз айдың ішінде екі жүз мың ыыы подписчик жинап алды
бірақ енді ол бұрыннан квн ойнаватты
сіздің оқырмандарыңыз қанша жүз алпыс қой деймін жүз алпыс мың жүз алпыс мың иә иә ммм
ерлі зайыпты жанәбіловтермен бірге шетелге барып келген екенсіз иә парижге барып келдік иә иә
барсенола барселона прага прага германия мхм
шетелге демалуға барып вайн түсіріп келудің шығыны қандай болады екен
әлде вайн түсіру үшін ііі бір кәсіпқой оператор керек емес пе
ыыы бізбен бірге болды менімен бірге ііі кәсіпқой оператор болды
ол біз жайдан жай барған жоқпыз обучение за рубежом
яғни шығын толық өтелді иә иә
бірақ жарнама деп айтуға болмайды олар да айтты міне барып келіңіздер бізге мен бұрыннан істеватырмын олармен
сіздің парақшаңызды толықтай қарап шықтым
ііі ішінде жастарды спортпен айналысуға өнерді сүюге тезірек үйленіп балалы шағалы болуға
ең болмағанда құр жүрмей жұмыс істеп әйтеуір бір нәпақа табуға шақырады екенсіз
енді по возможности
ыыы мен мен шын айтсам ыыы негізі ауырлау қазақша түсіндіртуге
өзім орыс мектебінде оқығанмын сондықтан кешіре көріңіздер
ыыы мен қазір мынандай ойға келдім
адамға ештеңе айту керек емес
жай енді насколько возможно енді
мен өз одан да айтпай ы айтпай ісімен көрсету керек
сосын көрсету не для того чтобы көрсету
а енді жай қара деп мен міне осылай ыыы тұрыватырмын
аллаға шүкір менде бәрі болыватыр ы көбейіватыр
өзің біл бірақ ыыы саған үйреттім не істесең соны істе
өзі адам әрбір адамда өз ойы бар
сондықтан ыыы бірінші менің принцібім қазіргі кезде
ол ыыы не суди не суди
ешкімді сынама
иә ешкімді сынама

ы адамдар не өздері біледі кімге сенеді неге сенеді ііі
мен ііі өзім аллаға сенемін
бірақ ыыы сондай радикалдық ыыы андай емес
ыыы отбасымда анам намаз оқиды ағам намаз оқиды
бірақ өзім әлі келген жоқпын оған
и адам біреу космосқа сенсе біреу сенбесе жай ішінде адамгершілігі болсын болды
бірақ мен олай айтпаймын сен ей неге былай істемейсің анау істемейсің
мен өзім де көптен істейтін заттарым бар сол сол туралы ойлау керекпін
вайндарға келетін болсақ ол жерде әрине әртүрлі рөлдерді сомдайсыз иә
бірақ негізінен вайндағы сіздің ііі түріңізді көрген кезде өте бір әзілқой үнемі күліп жүретін адамды көреді оқырмандар иә
вайндағы негізгі образбен ыыы өмірдегі ғанидың айырмашылығы бар ма иә бар
енді вайнда вайнда сосын ыыы историяларда түсірген оның бәрі ыыы былай позитивті ғой
адамға деген ыыы адамға емес даже жақындарыңа сенің ыыы шешілмеген сұрақтарың проблемаларың керек емес деп ойлаймын
сондықтан онда күліп ойнап сол солай істеп жүре беруге болады
көптеген ыыы проблемаларға қатысты видеолар да бар иә рас
сценарийді кім жазады
қазіргі кезде ы кейбір көбісін өзіміз жазамын өзім жазамын
ыыы қазір тағы ыыы квн спарта астана сол сондағы ыыы квн нің ыыы әзілдері иә иә
олар достарым иә бұрында квн ііі высший лигасын ұтып алған жігіттер
ыыы сондықтан міне соңғы кездері мен олармен кішкене ыыы хабарласып идея сұрап олардың идеясы көп енді шынын айтсақ
бір отырған кезде бір сағаттың ішінде жеті сегіз вайн саған айтып бере алады
қазір осы жерде біздің студияда менің қатысуыммен бір вайн түсіріп жібере аламыз ба
иә болады енді сценарий болса былай ну я всегда за мен ылғи да иә иә ы түсіріп тастайық ыыы
маған ұнайтыны когда монтаж жасамау керек жерін бір бір кадрмен сразу түсіріп тастасаң
адам деген ыыы былай ойланып таптық там ыыы динамикасын жоғалтпайды иә динамикасын жоғалтпай и көп монтаж жасамай сол типа тез тезден там
а былай енді а уже статистика құлап қазір шын айтса мен қазір соңғы бір ай ыыы көп түсірген жоқпын екі ақ екі ақ рет жібердім
ол это сразу чувствуется
статистика құлайды
ааа иии сондықтан система туралы айтқан ол керек мхм түсінікті рахмет
айсәуле ханым студиямызға қош келдіңіз
көптеген жас талантты дарынды әншілердің әндеріне сөз жазып жүрсіз иә ммм
ііі демек ііі сіз ііі сахнаға шығатын әннің қандай болу керек екенін білесіз
халыққа аудиторияға ұнау үшін қандай болу керек екенін білесіз
бірақ қазіргі ііі жастардың арасында белең алып бара жатқан тренд хайп ііі әлеуметтік желідегі танымалдылық лайк немесе вайн туралы көп білесіз бе
жалпы ііі біздің ііі аға буын бұл туралы көп біледі ме
не себеп тек қана жастар айналысады онымен
не себепті бізге мәселен арман аға екеумізге бір бір і бес жүз жетпіс мініп алмасқа вайн түсіріп
әрине енді ғаламтордың дамығаны қазіргі мына интернет фейсбук инстаграмм ютубтың өзі қазақстанға келіп дамығанына көп ұзақ жыл болмады ғой
сондықтан бұл мәдениетті жастар біздің қоғамға ыыы сыйлап жатыр
ы мен ең алғаш ән жазғанда рас па деген бір әнім әннің сөзі хит болып кеткен
оған дейін қазақ эстрадасында рас па деген сөз болмаған екен
соны жазамын деп ойлаған жоқпын сол арқылы кетті
бірақ ыыы кейінгі кезде мен зерттей келе қазіргі жастар сол танымалдылыққа ііі тез оңай жеңіл өмір сүруге бейімделіп бара жатқанда
бірақ мен өзім қарсы болған сияқты болып бара жатырмын
дұрыс иә заман талабына сай өсу керек иә позитив болу керек
десе де біздің ұлттық құндылығымыздан кейде алыстап кететін секілді жастар
сол жаңағы дәл осы жігіттер секілді боламыз деп жеңіл боламыз деп көңілді боламыз деп ііі өте арзан ән сөздері болып жатыр
жақында ғана атын айтпай ақ қояйын бір әнші қыз хабарласып жүрегің сенің үп үлкен деген сөз жазып бер дейді
енді қазақтың ы сөзінде үп үлкен деген сөз жоқ қой
бірақ ол сол сөз арқылы жаңа видео арқылы танымал интернет арқылы танымал болғысы келеді
барған сайын сөйтіп арзандап бара жатқан жазған жоқпын
кейінгі кезде осы жастармен жұмыс жасау барысында келіспеушілік көп болып жатыр
әлде мен ілесе алмай жатырмын қоғамның дамуына
әлде бұлар өте қарқынмен ы біздің қазақтық болмысымыздан алшақтап бара жатыр
сол бір арал қосылмай жатқан секілді
ыыы бір өте бір адамның ойына келмеген мысалы сондай сөздер мысалы зың зың дың дың сияқты сондай сөздерге біз барған сайын бейім болып бара жатырмыз
ол жарайды лайкты жинады танымал болды атын шығарды
бірақ біздің қазақ деген кім деген ұғымды ұмыттырып жеберетін сияқты сезіледі
мен бір жағынан келісемін осы жігіттерге бір жағынан ыыы елу пайызға келіспеймін мхм
арман аға осы жерде ммм сөз алыңызшы
ыыы жарайды қысқа мерзімде танымалдылық жинадық делік иә ііі
табыс та таптық дедік жарнамалар жасадық вайн түсірдік
бірақ бұл ыыы одан кейін қанша уақытқа жалғасады қанша уақыт ұстап тұруға болады бұндай танымалдылықты көпке созылады ма
енді жастардың әңгімесін сараптап отырмыз қорытып
қалғанын шығарып алатынын алып отырмыз дегендей
біз енді совет өкіметінің соңғы шегінде шықтық қой дүниеге
сондықтан мынау бұрынғы біздің жақсы болады ертеңгі күндеріміз күн болады дәмді болады дегенге сеніп өскен халықпыз мысалға
бұл жастар бұлар тәуелсіздік жастары бұлардың сенімі бөлек ой ойы ұшқырлығы бөлек
бұлар енді қазір енді нұскаулап алып отыр ғой
көрші мемлекетте не бар шетелден не келді европа европа бізге түсті соның барлығы бізге ол автоматты түрде келіп жатыр
ол үлкен өзен сияқты ағысқа қарсы кім жүзе алмайды
сондықтан бұл жерде әрине бірден жарқ етіп шығу танымал болу әрине бүгінгі жақсы сәт болуы мүмкін
ертеңгіде бұны басқа бір жаңа жобалар келіп оны келмес күнге тарихсыз болып қалдырып кетуге де мүмкін
сондықтан бұрынғы әлқисса дастандар сияқты айтылып қала береді құнды дүние болып ал қалмайды бұл рухани құндылығы жоқ нәрсе
бірақ енді арзан күлкі қазіргі заманның енді түйсікке түйілген жаңағыдай
адамның қозғалысы шаршаған дүниенің матери көңілінің түскен кезде адамға бір кішкентай ған секундтық көңіл күй сыйлау үшін жасалған дүниелер деп ойлаймын
бұл енді танымалдылық деген нәрсе мен бірінші ойлаймын адам өз өзін таныса айналасын тани біледі
ы заманына сай енді бұл жастар жақсы келе жатыр
өйткені бұларға да шектеу қоя алмаймыз
өйткені бұлардың ой пікірі біз қалып баратырмыз сіздер артқа тартасыздар біз қалмауымыз керек деген ол рас
өйткені біз он жиырма жыл әлі де артта келе жатырмыз
енді рухани құндылық ол басқа әңгіме
бірақ жастарымыз әрине жаңағыдай насихаттың арасында ыыы вайндардың патриоттық тәрбиелік мәнісі бар вайндар болса
әрине ол халыққа тиімді болып жастарға санасына тез қабылдайтын дүние арқылы вайн арқылы кетіватыр ғой қазір
отырып алып ток шоу жүргізіп сұхбаттасатын бір сағаттық жастар келмейді қазір
осындай ғана осы мүмкіндікпен біз оларды қолға түсіріп отырмыз да шыны керек
сондықтан бұл кезде біз егінді егіп үлгерсек бұлардың бағыты жақсы
тек қана арасында өзіміздің мазмұнына мән беру керек иә мазмұнына бағытын дұрыстап берсе әрине жақсы нәрсе жастарды қуантады
әртүрлі дертке рухани дертке шалдыққанша өздерінің еңбектерін көрсетіп жетістікке жету жолдарын қадаммен сәтімен жаңа айтып отыр өзі жүйелі болса жүйелі түрде салып отырсақ
біз яғни халыққа да бір үлкен көрермендер аламыз деп отыр
сізді де осы бір ііі вайнерлердің ііі сондай түсірген дүниелерінде актер болып жүргеніңізді байқап қалдым бір екі рет
осы соңғы бір жыл болды иә осы біздің ана ха ха шоу деген ақсұлтан деген бауырымыз ыыы аяқ астынан осылай үйіне қонаққа барып досымның арқылы
сосын аға мен вайнермін отыра беріңіздер вайн түсіреміз деп бір құдалар туралы вайн болды
содан сосын енді актер болғаннан кейін шеберлік өнерде жүргеннен кейін көрдік
содан кейін екі үш мәрте қайтадан түсіріп жатырмыз
жақында кеше ғана бір вайнда түстік
ол жаңағыдай вайнның мазмұны бұл жерде мен енді актер ретінде қатысып отырмын да бұл жерде орындаушы ретінде
ал енді мақсаты мазмұны ол енді бағыты жалпы жаман емес
өйткені кемшіліктерді жою
кемшіліктер қоғамға көрсету соны әрі қарай түзеу арқылы бұның бағыты жақсы келе жатыр түсінікті аға рахмет
айтсам болады ма қазіргі әзілдер иә мейлі қай үлгіде болсын міндетті түрде кемшіліктерді жоямыз деп қазақты бір і сынап
ыыы қазақтың абыройына бір нұқсан түсіретін секілді солай болып сезіледі маған
қашан да қазақты сынау қазақ сондай бірін бірі көре алмайтын халық
қазақ көп кешіге беретін халық қазақ көп тойшыл халық қазақ көп жалқаулық деген сияқты
меніңше қазіргі жастарға мысалы біздің эфирді көріп отырған жастарға тек қана қазақты емес қазақтың да артықшылығы бар қонақжайлығы бар дархандығы бар
сол жағын да көрсету керек секілді егер соған жұмыс жасай алса бұлар нағыз өзін өзі тану өзі қазақ екенін дұрыс көрсете алады
ал оған көрсете алмай тек қана еуропаға тек ақша табу құлқынның құны болып өзінің ұлтының абыройын түсірсе ондай жастар меніңше керек емес деп ойлаймын
сіздерге екеуіңізге ортақ сұрақ болсын
танымалдылықты ұстап тұру деп қалдық қой енді
егер ммм соңғы салған видео мен келесі салатын ы видеоның арасы бір апта екі апта айға созылып кетсе
иә оқырмандардың саны бірден азайып қалады ма азайып қандай өзгеріс болады
ыыы яғни қанша уақыт аралығында салып тұру керек
ы час пик деген болады кешкі сағат алты отыздан ыыы сегізге шейін ыыы понедельниктен четвергке шейін
пятница суббота ыыы адамдар қыдырғаннан кейін а просмотрлар аз болады
сосын круги деген заттар бар
өзің сияқты блогерлермен бірге қосылып ыыы әрбір салған кезде уақытында группаға жібересің
сонда лайк пен комментарий қояды
сонымен бірге барлықтары бірігіп ыыы интересное дегенге трендке шығып кетеді поискте
яғни бұл ыыы зерттелген дүние болып тұр ғой иә иә
адамдардың қай уақытта телефон шұқылайтыны қай уақытта ютубқа қарайтыны иә иә бәрі зерттелген иә мхм
сонда күнде сол кешкі алты жарымнан кейін салып тұру керек пе бір нәрсе
иә бір нәрсе салып тұрсаңыз он видеоның біреуі ыыы стрельнет
ыыы жай сену керек
анда санда үш видеоның біреуі де ыыы көп көп просмотр жинай алады
оразбай сен бұл туралы білуші ме едің
негізі қазір ғана естіп отырмын
бірақ мен өзім ыыы өзімнің жаңағы кішкене тәжірибем бойынша айтайын
ол кісінің сөздерімен келісемін
өйткені мен лажы болса жүйелі түрде жаңағы видеоларымды салып тұруға тырысамын
өйткені мысалы бір екі күн үш күн ааа кешіктіріп жіберсем ы барлығы дайректке жазады
сен қашан видео саласың біз мына рецепті істеп болдық
енді тағы да жаңа рецептер берші бізге біз үйренгіміз келеді деп
көбінесе қыздар жазады маған
ііі біз келешекте сол ғой бағдарлама басындағы айтқаным иә талай қыз құймақ құюды үйренді
иә сол барлығы рецепті аңдып отырады менің рецептерімді
сосын өздерін жаңағы историяларына салып мені белгілеп рахмет осы жаңағы менің инстаграмдағы парақшамды белгілеп рахмет сенің рецептіңмен жасадық тамаша деп осылай белгілеп жататын қыздар келіншектер көп
жасұлан мырза мхм інілеріңізге қарап не айтасың
бірі вайнер бірі әлеуметтік желіде ііі ән салады
ммм қарап тұрсақ екеуі де ііі жастар арасында аса танымал
бірақ бұны негізгі табыс көзі деп қарауға болады ма
иә әрине қарауға болады
менің ойымша бұл вайнерлерге видео түсіруге инстаграмда жұлдыз болу өте керемет нәрсе
өйткені былай қарап отырсаңыз бүкіл мына қазіргі трендовый вайнерлердің бәрі бывший квн щики
бәрі квн ойнаған
қаншама жыл бойы ыыы сценарий жазған россияға барған қазақстан телепроектілерінде жасалған
бірақ та олар сол кезде сол телепроекттерден ала алмаған нәрсені осы вайн арқылы алыватыр да
бұл жерде олар өздеріне біріншіден өздері үшін істейді де
олар өздеріне ұнайды
олар өзі творческий адамдар
өздерінің ойын мысалы бір бұлардың несі ыыы жақсы
неге халық бұларды қарайды неге бұларға подписчик жасайды
өйткені бұлар актуальный нәрселерге шутить етеді
актуальный бір нәрсе болып қалды ма мысалы астананы су басып кетті ме олар соған түсіреді мысалы
тағы да бір нәрсе болып қалды ма соған түсіреді мысалы
и адамдар мысалы көресің күнделіктен жаңалық дейді ғой
ашасың мысалы инстаграмды қарайсың не болыватыр
и маған ұнайды да мысалы секавайнсқа мысалы өзім подписан
и постоянно сондай приколдар істейді который мысалы реально күлкілі де
и ойлайсың уже телевидение екінші қатар кетыватыр да интернет уже желі сразу тез
сондықтан мен оны өте қолдаймын
ыыы видеолар ыыы әдемі
ең бастысы мына жерде енді қараңыздар енді
мына кісі айтып отыр қазақилыққа тиіседі
әзілді әзіл деп қабылдау керек те
мысалы квн өзіміз де квн ойнаған адамбыз
мысалы квн де гон деген нәрсе бар
просто ол жерде мағына жоқ түк жоқ мысалы
алады да күледі просто алады екі адам актерлікпен ойнап шығады бітті күлесің бітті
ол жерде ондай мағына алмайсың түк алмайсың
ііі и мен ойлаймын мысалы жігіттер қараңыз қаншама жыл жасады жасады қазір өзінің кофейнясы бар да
и басқалар жігіттер өздерінің бизнестері бар
бұл енді бір а бір белгілі уақыт қой белгілі уақыт
мысалы қазір менің естуім бойынша секавайнстар алдында бір интервьюін тыңдаған кезде бір кино түсірейін деватыр үлкен кино
мысалы патрульдің жігіттері тоже вайн түсіріп түсіріп алдында регистратор деген кино түсірді
күшті кино мысалы сценарийі бәрі ход бүкіл
қарайсың бір камераға түсірілген фильм
бірақ та анау күліп отырасың да кәдімгідей бүкіл өзіңді ұстап отырады былай да
бұны ойлаймын мен талант бұл біріншіден қаншама ми актуальность юмор бәрі бар да шыны керек
менің ойымша осындай жігіттерді қолдау керек наоборот
қолдап ыыы жастарға еркіндік беру керек
енді әрине ол ыыы қазақилыққа немесе басқа да ыыы өзіміздің нұсқамызға дінімізге тиісетін нәрселер болмауы керек
а былай ыыы жастарға еркіндік беру керек дұрыс
бірақ жастарға еркіндік берді деп мысалы жыртық шалбар мынандай жартысы қиылған шаш
мысалы иә боялған шаш сырға тағу мысалы
ы солай болып кете бермеу керек бұларды
ұлттық тұрғысынан қалыпқа түсіру керек бұларды
міндетті түрде біз бұлардан американың жігіттерін ыыы немістердің жігіттерін көрмеуіміз керек
қазіргі заман үлгісіндегі қазақтың жігіттерін көруіміз керек
екі мыңыншы жылы болуы керек мысалы мен ііі қытайға барған кезімді бүкіл і ол жақта ұлт бірақ қытайласып кеткен
қазақтың балаларының немерелерінің өзі қытайша оқиды
олар балалардың өзі ы қазақ дегеннің кім екенін ұмытып қалған кезі
мейрамбек беспаев домбырамен өз елімді алды неше түрлі домбырамен ән мұзарт жарқ етіп шыға келгенде ана қазақтың балаларының көздері жарқ етіп экранға қарады
қазақ екенін түсінді домбыраның не екенін түсінді
кішкентай қытайша сөйлеп тұрған балалардың өзі домбыраны алып тарта бастады
мысалы егер дәл қазіргі сәтте инстаграмм ютуб болса мысалы мейрамбекте сіздерден асқан ыыы маман иесі болар еді
сол арқылы олар қазақи үлгіде қаншама ұрпақты тәрбиеледі
сол секілді сіздер де өз замандарыңызда дұрыс нан илеп жаттыңыз бірақ қазақи тұрғысынан бір ұлтын сүюге сізге де мысалы иә
қазақтың тағамдарын насихаттап жатырсыз
сіз сол арқылы мысалы құртты насихаттаңыз
сол тұрғысынан қазақи жігіт ретінде сіз
қазақтың аспазын сонда бүкіл әлем сіз арқылы басқа елдің шетелдің жастары да танитын болады
сондай бір жүйемен жұмыс жасаса қанекей
бірақ сіз десе де бір кішкене болса да қазақилық жағынан
өйткені сіздің инстаграмм арқылы қаншама әлемдегі жастар көріп отыр ғой сізді
сол арқылы ұлттың имиджін көтеруге
мысалы сіз болып біз болып қазір шығатын болсақ инста парақшамды ашып
бүгін мен осындаймын осындай дүние жасағанмын оқығанмын актермін андаймын мындаймын десек бізге ешқандай оқырман даже еш нәрсе жазбайды иә
өйткені оған дейінгі алдыңғы қадамдар бар
кел келген сапар бірінші қадамнан
қадамдар өлең айтудан басталды өте дұрыс иә
ы және бұлар біздің қоғамға нені сыйлады
шынайылықты сыйлады сіздің айтқан енді сөзіңіз көпірдің үстіне келді
мхм көпірден өтіп алсын бұлар
сол көпірден өткеннен кейін бұлар өздеріне сенімді түрде ертең насихаттайды деген бізде үміт бар өнеріне қатысты айтыңызшы оразбайдың
оразбайдың өнеріне қатысты өте ы дұрыс қабылдаймын
абай айтады ғой есектің артын жусаң да мал тап дейді
ал жігіт ретінде шынында біз қазақтар тек қана жігіттерді ііі жүреді асхана үйде әйелдер ғана болады деген идеологияны сіз жүз сексен градусқа ауыстырдыңыз
сізден қайта қазақы басқа қыздар сізден үйреніп жатыр иә
ән айту шеберлігіне қатысты тамаша ең бастысы жүрегіңіз бар екен
жаңа телефонмен ән салып отырғанда жүрегіңізбен тікелей байланыс жасап отырсыз
ал қазір мен әншімін деп құлағына сырға тағып шашын қиып жүргендердің өзі не екенін жеті нотаны жаттағанын білмесе жүректің не екенін түсінбейтін
алдағы уақытта ән жаздырып сізге ііі міндетті түрде керемет бір ііі сөз жазып берші деп өтініш жасаса көмектесіз бе келісемін мысалы мен мақпал жүнісова апайымыздан бастап қаншама жүз елу ыыы астам әннің сөзін жаздым
бірақ мен ойланбай тұрып оразбайға міндетті түрде сыйлық ретінде қаламақы сұрамай ақ жазып беруге уәде беремін бәрекелді
оразбай алдағы уақытта өз әнімді жазамын сахнаға өз әніммен шығамын ыыы дейтін болсаң осы видеоның осы жерін қиып берейік саған
жақсы міндетті түрде міндетті түрде
десе де бұл ыыы менің қосарым бар еді иә
енді өнерге жақын болғаннан кейін ыыы десе де кәсіби түрде сабақ алып дауысын қойып өзінің табиғатына жақынырақ бұл кішкене
енді бұл енді өзінің жан дүниесімен айтып жүрген өлеңдер ғой ал бұны бұны таза кәсіби жаңағыдай ана екінші інім айтқандай өзінің жүйелі жүйелі ісіне салса система жүйе дейді ғой соған салса өзінің керемет әнші
бірақ аспаздық имиджіңді тастамай бірге алып жүрсең сен жаңа ешкімді қайталамайсың
енді бұл оригинал дүние болып шығасың
жаңағы бір парақшаңды аш та тағы да жазып қой
өйткені сені аспаз ретінде таныды ғой бірінші
одан кейін ән арқылы жеткізіватсың өнерді енді бәрі қабылдайды ғой
енді астына жазып қой біз қазақ деген ұлт еркекті ешқашан ас үйде ұстамаған ел ел азаматы қылып тәрбиелеген
киіміңді аспазшы үлгі жай қазақи үлгі бер бір екі жеріне
иә ол ондай ой болды менде сенің кім екеніңді қандай ұлттың азаматы екеніңді жақсы түсінікті
негізі мынандай нәрсе бар да менің ойымша бұл жерде бұл қазақилықты жоғалтқан емес
бұл жерде адамдардың жастарына байланысты
мен мысалы егерде шыны керек мысалы кезінде жиырма бір он сегіз он тоғыз жасымда квн ойнап жүрген кезде мен мысалы қазақша өлеңдер особо қатты тыңдамайтынмын
и біз ойнаған кезде андай энергия ғой жастық энергия да
шыққан кезде айғайлап шулап мына жеріңе там гетры тартып алғансың неше түрлі шашты қайырып тастағансың сөйтіп ойнайсың да
ал қазір мысалы қарап сол фотоларды сол видеоларды қарасаң өз өзіңнен ұяласың да
и қазір ондай нәрсеге бармайсың уже ы ойлайсың жоқ болмайды
қазір мысалы маған домбыра ұнайды қазақша өлеңдер ұнайды яғни оны тек жастық деп қабылдау
иә сондай да бір айтады ғой импульс болады ғой былай когда бүйтіп деп бүйтіп жүрген мына жігіттер мысалы қарап отырсаң сол мысалы
қазір бұлар ы бұларға қазір современный мысалы бауырымыздың шашы ұнамай отыр мысалы шашы маған ұнап отыр
заманауи і киінген өзі өзіне ұнайтын өлең
бұл жігіт вообще менің ойымша ыыы атақты боламын деп ойлаған жоқ
видеоны қойды өзін ойлады бүйтіп прикол ұстады сосын бір досы айтқан шығар ей сала салсайшы анау мынау деп
салды известный болып қалды халыққа ұнаватыр тағы да істеватыр
ұнап тұр маған ал осыған ұқсап қызыл жасылға бояп алатындарды айтып отырмын мен
осы орталықта жақсы
сіздердің ыыы айтып отырған ойларыңыздан түйгенім ыыы инстаграмм болсын ютуб болсын әлеуметтік желілердің барлығы үлкен күш
тек сол күшті дұрыс бағытта пайдалана алу керек иә
лайк басылғанға бір қуанып пікір жазылғанға бір қуанып жүрген уақытта халықтың көңілінен шығар дүниелер көп болса несі айып
ең бастысы қол қусырып алма піс аузыма түс деп отырған жоқ
қашан да еңбекпен жеген ас дәмді болады емес пе
сіз қалай ойлайсыз
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
аман сау болыңыздар